Esti es un assuntu mu enreosu. Dun lau, estus esprimentus án síu sencialis en muchus alantus méicus emportantis que án salvau vidas umanas i animalis. Peru es que, a caiquandu, tamién suponin sufrimientu i se pierdin vidas abondu. Assinque creu que namás se devían de premitil, i liquiamenti pa custionis de saneza, si no ai otra oción denguna i si se hazin embaxu condicionis güenas porque la fin no justifica los meyus i ai que respetal la vida animal.